﻿Nyowe mukurola okwange, ekisolo obu okugenda hati okasanga empunu emazire kwiiasiisa, omuntu nobu akuba ari nkaha, omuntu nobu akuba ari nkaha nasobola kuhuurra habwokuba engeri ekuba nezookamu, neeba nezooka kubi